Як шаб детектив паёми рамзгузошташударо аз шахсияти номаълум гирифт. Паём пур аз рамзҳо ва нишонаҳои мураккаб буд, ки гӯё сирри муҳиме пинҳон мекард. Детектив бо диққат ва сабр паёмро таҳлил кард ва фаҳмид, ки он ӯро ба як қазияи пурасрор ва муҳими ҷиноят мебарад, ки бояд ҳарчи зудтар ҳал шавад.